Sufuria ikatereka masula, <hesitation> flampeni ikatereka chapatii, sufuria yaani vyomboo lazima viterekere muda mulihi, yaani ukahakikisha vii vyoosi vuu vyoodema na wakati, ukahakikisha kwamba kila kintu chokikara sawa.